Ua ʻano like ke kolūkalaiwa a me ke kui kolū, me ke kāne a me ka wahine. ʻO ke kolūkalaiwa ʻo ia hoʻi ke kāne. ʻO ke poʻo o ke kui kolū ʻo ia hoʻi ka wahine. A ke paʻa ka māhele kāne i ka māhele wahine, <hesitation> a leila wili ʻia, hele a paʻa ke kui kolū.